Taq xin k'lub'wa pues deplano uche jnik'qiin k'a xtelul qe rya'l nwooch, kumtlo wa kwaaj xin k'lub'tlo' taq k'sol rin chuuch no'j ri'te xin k'lub'wa chiik, taq jroq tchupik rin chuuch, sicha uche sepued xtin b'iij ke wa in meeb' taq xin k'ulb'ik. qache tlo qatz rsu'kiil, xwaajtlo veer si ws-aaq xi'nya'lo'k, mu bertlo rin <noise> xjab' xi'n ya'lo'k k'soltle rin mamá uchexya'ntlo rq'ab'pun wi' neri'qaal, xwaajtlo wa chemo xin k'ulb'ik. ruk'ixoq ink'o ajwi' mástlo utz qe'chiik, xuq kek'ri ixoq xaq rchuch chikchi'k'oslik, e nikatz keet qatz xe'laq xuq xuj yuch'u'pik. kum ke xkb'iij, kiwee xtiq b'an eri wa'kum xaq ntkeel k'a sicha' xwaaj wa' xb'antaq wu ximb'iij wa' no'j qal xyaa dioos, mejoor xaq xqlooj uj k'eeb'chi' ruk' ixoq chemo xtiqb'an xkuj k'ulb'ik. sin, b'aay uche kelo' xtiq mool ri poq i ahoor chin riq padriin muxtqriq k'a kum ktz'nox k'a chinaq chi'. Loke xiqb'an k'chi' mejoor xaq jnik'wa'chi' xyaa dioos wi' qanim xiqb'an, ween nab'ey muul ri' no'j yak'chikchi' ataq xi' b'aan kab'yaar wu cedla rom wu dpi, i no se che rmal lo' pi rin cedula qa lo chikchi' xtz'ib'ixken pwu acta de matrimonio pptinmiit, wa'xujk'lub' wi' sicha' taq xi' jaalk'wu juuj chi' ruk'cedula y dpi qachikchi'xriqtjik si uj k'ulb'naq mu qal tek'chi' xuj k'lub' jun b'iaaj chichi'chu leey no'j yaa tech wu wee chikchi' uche jun veinte años ri ri'wu xeluul wu dpi mu uche menos lo' tek'chi'xuj k'lub' jun viaajchikchi' no'j qatzz k'a kb'i'xla' k'a xaq rawsil chikchi' xiq b'an awke nab'ey xwaajtlo' ma's tlo utz qin rb'anik no'j kum ek'li kin bp iij qa nim, qache poq rom rcheek, uche juntiir xuj k 'ob'ik, kuk'ke'q wtziik, kuk' ke'q nchaq' qache qa qaxintaqiij poq qa xin riq poq chaniim, kum xink'ob'ook kuk'wjow juun jaay wa'xuj k'oob' wi' qak'kyo'q lugaar xuj chkun taq apaart, sino kat k'olo'k kat chuknaq. I koj wo'q si ni ke nk'i b'ay riq wooy k'olik lo' no'j ek'rim poq chi' che xtchuknik, kepli xin b'iij nab'eey chemo xkuj k'ul b'ik, wa'chi'ri poq wi' a xaq pur mediir. sicha' ri wa' pues xwaajtlo xink'lub'tlo más kop wu kb'aan ajwi' qare are xin wiil, xaq chelo kirb'iij wnaq, xaq mu xqb'anla' pu wuq no'j, loke xujyolik xiqb'anla' sicha'ajwi' kb'i'xik, qb'suj re riij chemo xkuj k'ulb'ik nab'ey re' si ke qe si k'o qk'jool, qb'iij cheke, ktaqiij poq ji'chuknaq para que xtk'ob'poq ataq xki'k'ulb'ik qal xtkb'an kop wu xiqb'an qe porque ri qe xaq iwlik xuj k'ulb'ik.